Hawru wodi nafu masin ngam waddan jaruugal yewo ummatoore. sanadu himbanki kujeji kesum watan himbe seya nana beldum fudda nafturgo be kuje mai.